Fileruŋaaji boɗeeji, fileruŋaaji <hesitation> a mi anndaa ɗi sanne koy. Sabii, <hesitation> nokkuuji amen gaa <hesitation> wanaa ɗii… Fuleerŋaajii… Ngolirtaaɗun sanne.